أني أحب ألعاب العقل اللي تشغل مخك تخليك دايم تفكر. <hesitation> مثل <hesitation> ال sudoku ال-ال cross word هذي الألعاب اللي تخليك دايماً صاحب ذهن دايماً مشغلة <hesitation> إنك توصل للإجابات أو إنك توصل للناتج تبع المعادلة الحسابية.